بصراحه أنا شخصيا نفضل استزاده في الوقت، علاش؟ <hesitation> لأنو الفلوس تنجم تجي و تمشي أما الوقت <hesitation> ديما عندو قيمه أكبر ما تنجمش تشريه و إذا مشى <hesitation> ما يرجعش، الوقت يعطيني الفرصه باش نعيش تجارب أكثر، نكتشف و نتعلم و نستمتع بالحياة زادا.